Zaho aloha laha mahitaky kiloko maintso, midika ny fahitako azy zany hoe fanantenanana. Zaho laha vo mipetraky anatsaiko atoa laha vo mahitaky kiloko maintso io, mipetraky amy saiko atoa voalohany hoe manantena zaho tsy kivikivy. Tonga de fa falifaly laha vao mahita kiloko maintso.